إذا صديق يبي يقوي- يقوي چسمه، أنصحه يبلش بالتمارين الرياضية مثل الچري الضغط ، يركز علي تمارين عضلة القلب ويقوي البنية العضلية ، يهتم بالاكل والمي يشرب مأية كتير ياكل فيتامينات بروتين ‹ hesitate › يبعد عن الدهون السكريات ، وب-بحيث إنه الكتلة العضلية تنشف.